<hesitation> Preferisu andé a ün concerto perché vun a scuté ün cantant ch'a m'pias e cuindi a më pia d'pi che pa andé a ün apuntament spurtìu e cuindi pasu 'na serata pi bela andand al concerto che pa a l'apüntament spurtìu perché l'apüntament spurtìu al e pi vizin a mi e cuindi pös andeie sempre